Woodi miseum haa kombi haa kombi saare lamido yola kanjum do mi yidi nastugo masin ngam woodi kareeji tari wuro man ko neebi nden tomi nasti mi laaran no wuro man fuddiri haa no wari jooni ko wontiri haa nder man suudu tarihi man.